<hesitation> Ny zava-maniry moa zany tsy mahare marary satsia tsy manay vava hiteny na hoe hoe fo mitaraina hoe marary anao tapahinao io, fa tsy mahare marary aloha i laha agnamiko manokany satsia fa natokana hoe iny moa zany fa hazo i, eo i na tapaka aza i tr- hoentin'ny cyclone regny tsy mitaray tapaka aho e! Fa tsy mahare marary hazo.